Ninu è un picuraru ca sapi sunari la ciaramedda. Ninu quannu è menzu a li muntagni cu li so pecuri havi sempri la ciaramedda cu iddu pi sunari e cantari. Na jurnata, mentri ca era a pasciri l’armali, pigghia la ciaramedda e accuminza a sunari. Li pecuri, comu sinteru la ciaramedda si avvicinaru a iddu e accuminzaru a cantari. Ninu mancu ci vuliva cridiri ma li pecuri talmenti cantavanu beni, ca Ninu continuà a cantari e sunari cu iddi. Di ddu jornu, Ninu accuminzà a parrari cu li so armali e quannu avianu tempu, cantavanu e sunavanu.